Mopetɨ mbɨ rɨru, guiraja, ee itaco, guiraja plantilla, guirajavi ipɨtia rupa, guirajavi iñapitia, itrensa, jare guiravi guaka pire ipuerevaera yaiporu mbɨ rɨrura, jae opaete kua kua reta guiraja